La democrasìa al e sicürament la forma migliore d'guvern e ëntà difendila sempre e comuncue cum al an fait i nosti noni ënt ël pasà durante la sëgunda ghera mundiala e ëntà promuovi la demucrasìa sempre anche ënt i post ch'a sun ch'al an pancura